Ny fizarana samihafa hita amin'ny kiraro a: misy aloha ny faladihan-kiraro, de ny vatan'ilay kiraro, de ny tadiny, fa misy koa nefa ny kiraro tsy misy tadiny fa avy hatrany de atsofoka ny tongotra.